Jadi cara-carana buraiwi narekko masemmeng bolokekkiq <hesitation> atau bebbeq elotaq <hesitation> yanaritu pammula-mulanna <hesitation> menukkiq we- wai pella <hesitation> wai pella-pella nappa furana erodo <hesitation> manrekiq obaq manre kiq obaq yellide ko apotiq e <hesitation> nappa purana yerodo duade <hesitation> matinro kiq. <hesitation> Jadi yakku matinro kiq lalengnge siessode, purani manre obaq sibawa purani mel- menung wai pella-pella <hesitation> jadi kunirodo pajani pa- nulle pajani <hesitation> masemmeng. Jadi makkuniro carana <hesitation> untuq urai narekko <hesitation> masemmeng-semmeng bolokekkiq.